هالا, نبغي نكون اكتور شايع خير, علاش ؟ كلي يابا دو ريزون بارسكو انا التمثيل من بكري كنت هاكا, كلي يعجبني ياتيريني, كلي توجو ر كنت نقول هاكا كلي تعيش بليزيور بارسوناج, جونغ فغيمون شابين, قادر تعيش حياة اللي مشي هي أصلا حياتك مي تعيشها فهاديك الشخصية تاع هداك الفيلم, سما هدي هيا